الأطفال هالحين عندهم وسائل ترفيه تكنولوجيا أكثر من جبل، لكن هذا ما يعنى بالظرورة أنهم سعداء، الأطفال جبل خمسين سنة كانوا يعيشون حياة بسيطة وأكثر ترابط مع عائلاتهم، هالحين الظغوطات الإجتماعية والتكنولوجيا توثر على الأطفال، فالسعادة تعتمد على البيئة والعائلة أكثر من الزمن.